ריינויס ניצן זייערע הערנער צו זיך קריגן <hesitation> אנש- צו זיך וו <hesitation> אנטקעגן שטעלן אויב מ'וויל זיי טשעפענען, זיי נוצן עס צו גראבן אין די ערד פאר וואסער און פאר עסן און צו צוברעכן צווייגן, זיי נוצן עס צו אראפשרייבן ווי צו מאכן קריצן צו ווי זייער אזוי ווי פלאץ ווי זיי באלאנגען איז.